احدث مغامرة ليا ان انا نركب عجلة ونمشي بيها في وسط القرية. وكانت بالنسبة لي ممتعة لان الحد نفسه بيجيب وغريب ع القرية نفسها يعني، لأن مفيش حد كبير أو ايه ف الريف او في القرية خصوصا لو هو <hesitation> ست يركب عجلي ويمشي بيها في الشارع. فكان بالنسبة لي مغامرة وجراءة في نفس الوكت يعناي ان حد يعمل حركة زي داي.